<hesitation> karazana firenena alôha maro, <hesitation> ary ôhatry zao amin'ny kôntinanta Afrique misy vôalôhany <hesitation> ôhatry oe Madagasikara, Tunisie, Algerie ,dia Egypte koa de mbola maro, de key koa ôhatry oe amin'gna Azia, Azia koa misy Chine, Inde, Japon ohatra, de misy koa ny Amerika Americain ôhatra <hesitation> Etazonia, Angletera de <noise> de Eropa koa misy France, France zao kapitaly de misy koa ny Belgika, Alimagina de karakarandreny ilay firenena agnatiny.